Xuun ndaka kiti janokon ka'a kii véaja ka kanda, tiñomi njakan tindá'a, ha yuu kuii ño'o va'á hóó nii ndaká íín, tí'iin ajan kiti yukua oha kanuu kono jakin villa.